Maktabda zo'ravonlikka qarshi kurashni samarali usullaridan biri bu - maktab xududi va xonalarigacha kamera qo'yish kerak va bundan hammani ogohlantirish kerak. <hesitation> Kamera borligi va huquq- qonunlar bilan o'quvchilarni, o'qituvchilarni tanishtirish kerak. <hesitation> Qaysidir qonunni bandi buzilsa, qanday jazo tayinlanishi haqida o'rgatish kerak. Shunda hamma bundan <hesitation> cho'chigan holda to'g'ri yurishiga <hesitation> to'g'ri keladi.